Portugaliniii adha ishian birria ee adha ishian ishini Kwanzaa gar athanic ocean jirthi adhaa ishian toko won sagaleathi sagale bahari than akhan nyathii aminen chemponen akama fan marthi port wine lila fan jirthi mambo familia thanen akamaa muhimu kaskethe won birri fan jirthi mambo dini ishini roman Catholic ghudio ishian Sheree lila fan jirthii three festival yedheni aminen fester dhesal yedheni ghar Porto sunnit midhasen ishin sunnen akas